Iyapa ibahagia sitongeng-tongengna rekko isukkuruki sininna engka e isukkuruki pabberenna puang allah ta allah kuniro bahagiataq <hesitation> mancaji tau ri laleng lino apaqna rekko sangiq mapeddi atimi mitai padatta rupa tau kunitu deqna namadeceng siameq-ameqna sedding ri laleng ati makanya haruskiq sukkuruq sukkuruqmiq padatta rupa tau sukkuqni- sukkuruqniq lao ri puang allah ta allah